أن يكون لديك زر لإيقاف الزمن أم زر للرجوع بالزمن؟ ولماذا؟ بختار زر إيقاف الزمن الزمن ييمشي بسرعة، وكل واحد فينا يحب يوقف شوي ويعطي نفسه وقت يرتاح أو يعيد ترتيب أموره إذا رجعت بالزمن، ممكن تندم على بعض القرارات، لكن إذا وقفت الزمن، تقدر تعيش اللحظة وتستمتع فيها أكثر وتكون مستعد للمستقبل